Magnisà kilimilimy amy gny feo mafy manomboky amy gn'aotra. Ohatsy: aotra, limy, folo, folo limy amby, sy ny sisa sy ny sisa azafady.